हमें स्विट्जरलैंड की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। इतते की जॉन संस्कृति है वह गहरे जड़ वाले लोक रीति रिवाजों और त्योहारों से मानी गई है। इतते की संस्कृति जौन की पूरे साल त्योहार मनात ही मतलब पूरे साल त्योहार मनाए जाते हैं। और इतते की पुरानी घटनाएं जौन की ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर मौसमी बदलाव तक होता है। इतते के अतिरिक्त इतते शिल्पकार कौशल डिजाइन और वास्तु कला एक मजबूत परंपरा है। देखिये जॉन की आधुनिक परंपरा को सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है इतते पे पुरानी परंपरा के नहीं भुलो जात है। इतते पे डिज़ाइन वगैरा जौन बनाई जात ही और वास्तु कला के एक बड़ो हिस्सा मानो गाओ है। जौन इतते की संस्कृति में शामिल है इतते पे त्योहार एसो कोन्हौ नहीं। आ जौन की पूरे साल ना मनाइ जात होए त्योहार पूरे साल के साल मनाए जात हैं।